أكبر حيوان شفته كان الفيل شفته في حديقة الحيوانات قبل سنتين كان حجمه ضخم وكان واقف في منطقة مخصصة له، كنت مذهول من قوته وجماله وح- وتحديداً كيف كان يتفاعل مع الزوار، أذكر كيف كان يتحرك برفق رغم إنه حجمه كبير بصراحة كان حيوان مميز.